<hesitation> pipe bwekuba eigalire, <hesitation> nobanza no gisara, nosera nke kintu kyokuchumitayo kurora wabihayo nikyo norora no bigaita no biteraniza no sibaho kurungi.